Mullõ miildüseq iks pikäq püksiq rohkõmb, selle et näidega om kuiki mugavamb, ja mõtlõq, ku ma saanuq terves elos valliq, kas pikäq vai lühkeseq püksiq, sis talvõl küll es tahtnuq lühkeiside püksega kävvüq.